Dvcuꞌu needií ngakadáñu nedvi ntutsi ndutsi vi nañataanuu dun ntutsi te needvi kakuꞌnaku núu sete ne káda kaíyu ni dvi kada tni kada tuni ɨn sopa ne kadadvi kada kayu ne tsíkavi ndutsi xévi sopa vi ntítsi vi kadā íō ō ntítsi ne ntitsi dóo vi ntitsi vita ján vi ō ntiti ntitɨ cuarenta vitsíngadv tsíga kayu lente jávi gārban suvi arosvi.